Bines kun lakun bines worrit fugetanu. nyauaf sarenii. duub tofauti ishian gudion nyaunii bines min kasit fugetanu sarentin binesum min kasati amo ishi huji ishia gudion. yani security ila duftini. dub ta sauti lamesaneni nyauni ishini dib yette yani hindutuu amo sarent hindutii. aminen nyaunii chacharekoa. sarentin gugurda kimo ishia tinen dub akan tofauti ishia.